मोर् परिवार बन्ना हे मतलबकी मैं संयुक्त परिवारमे रह्ती लगभग पन्द्र सोह्रा जना। तभिक मारे हम्मर घरफे बन्ना हे। आऊ आऊ सक्कु कोठामे नाईट ब्लफ, ब्लफ लगाके लगभग पच्चिस तिस ठो ब्लफ हुइहें। हम्मर घर भरिमेहे सक्कु तिरा लगाके बाहिर भित्तर। तौके जाके हाम्रे मै ब्लफ कब् बदल्नु कह्लेसे गईल हप्ता बदल्नु।